प्रांस में घुमे के खातीर ज़रूरी चीज में से सबसे ज़्यादा। और फ़र्स्ट नमर परारेटी देवल गिल्ब भैंचे जेकरमे वीजा। वैध पासपोर्ट यात्रा भीमा मौसम के मुताबिक कपड़ा। नगद क्रेडिट कार्ड यात्रा प्रात्मिक चीकित्सा किसी भी। चल रहे उपचार के लिए नुष्को के एक प्रती अपातकालिन। संपर्क नमर फ्रांस के विदेशी दूतावास के पता ये सब रखना। ज़रूरी बाचे फ्रांस में दिन से कम के लिए जा चे तो फ्रांस के। पासपोर्ट सेंगेन शेतर के से प्रस्थान के तारीक से कम से। कम महिने तक वैध होना चाहिए चे।